Nangooweɓe liɗɗi keftoy mo e ton les ndiyam o yari o haari, konmoye men e nana wala belɗum ko o heftoya.